Ca thonjën se liria e fjalës ngë duhet të ketë kufij, por është e rëndësishme me konsiderue ndikimin e fjalëve tek të tjerët. Kur shprehja bëhet fyese o e rrezikshme, është e drejtë me vendosë kufizime për me mbrojtë respektin dhe sigurinë.